ما بحب الرسم لكني موهوبة فيه، كيف ما بدي؟ لإني مرة رسمي حلو، وجد حلو، لكن <hesitation> أعتقد إنها الموهبة لكن <hesitation> ما بحب الرسم، وكذلك ما بفهم بالموسيقى ف-ترا راح أختار الرسم بما إني <hesitation> شاطرة فيه إلي حد ما راح أختار الرسم.